Muu la tiicka ntiiyé nfaatine. Ntiiyé nfaatine, nii ngniimi, wora-wora mmiigne bhiiki fuu bhuumi. Nfu kaji mhuumu song. Ghune nii ngnii dan ntiiyé nfaatine, nfuu naaja. Wora-wora mbééla nfuu mhuumu. Ngo bhaadati mmigne. Nfuu bhuumi dan fayema. Hii-m-mi-ntiiyéma nfaatine, nii ngnii, mbééla nfuu kaji mhuumu. Niir kuurma dan, nféé siiganane mbiri-mu gnanghta ka fuu mhuumu wora-wora ka mhuumu. Mmiigne dan nféé siiganane niiraa kuurma. Mu gnanghta ka mhuumu waatoo-waati.